<noise> To ɗum waɗdi haala Indonesiya kam finatawa gooto nder finatawaaji maɓɓe kanjum, kanjum woni ɗum wi'ata Gotong Royong, ɗum kanjum woni wallitindirki. Himɓe Indonesia ɓe ɗoon ndoni finatawa ɗum wallindirki ko'e maɓɓe ngam ñamru kiye.